التاريخ بور موا حاجة بلوس كو نيسيسار تقراه, بارسكو أصلا باش تعرف راسك فاين راك ماشي, خصك تعرف روحك ماين راك جاي, يعني الناس اللي ما عندهمش تاريخ, اللي ما عارفش أصلا واش هو التاريخ و مغاديش يستفاد من الدروس تاع التاريخ, بارسكو التاريخ أصلا مليح باش تعرف الهوية تاعك و باش تستفاد من الدروس تاعه, يعني ماشي لازم غي التاريخ تاعك اللي تقراه, مام تاريخ تاع وحدخرين لي منه غادي تستفاد من المحطات اللي فاتو عليهم و الاخطاء اللي رتكبوهم, م كلشي